Mboapi correo electrico ño etei ko anoi mokoi institucional aparaiki pupeva jare mopeti personal jokua ño etei ko se aiporu jare mbaeti vi iru ˂hesitation˃ ayapoye porque mbaeti iru pe aparaiki ye ramo jaeño jokua mbuapi reta pe se anoi va.